Munnya ditakuni apa manfaat sabun ni lah asa ulun lah, wih banyak banar tupang lah. Apalagi urang- urang wahini tuh, kaya penting banar tu pang sabun tuh sagan menjaga kebersihan. Apalagi pas covid semalam tu nah, itu kan virusnya kaya berbahaya banar lo, banyak banar nang matian gegara virus covid tuh. Makanya dokter- dokter tuh kaya menyuruh kaya, bebasu tangan!. Handak kemana- mana harus bebasuh tangan lah, handak menjapai ini- itu harus bebasuh tangan, tiap handak masuk ke market atau ke warung- warung tu kaya, basuh tangan dulu! Mun kada bebasuh tangan kada dibolehi tu pang. Jadi asa ulun kaya, sekalinya sabun tu kaya sepenting itu nah sagan urang. Apalagi pas lagi virus- virusnya lagi banyak, kaya covid semalam tuh. Jadi kaya, awalnya mungkin orang mengira bepikir kaya, ma ai sabun nih wara sagan mandi supaya harum ha. Kada jua nang urang tu mikirakan, wih beviris awak ikam mun kada mandi, kada besabun. Ya, paling urang tuh besabun tu supaya harum ja kaytu nah. Kaya, ma ai mandi kada besabun kena kada harum. Supan urang mencium, bau awak. Kaytu nah. Tapi habis covid tu pasti urang mulai kaya tesadar kaya, ini nah kayanya fungsinya sabun. Kaya, kada sagan virus ja pang lah sebujurnya sabun tu. Banyak ai jua, kaya sagan membersihi nang macam- macam. Kaya ulun ja sorang lah membanding akan sabun, ni sbun tapas pang lah. Kaya ulun. Tu rancak lo menapasi selawar ulun. Kaya, misalnya besabun <hesitation> deterjen tu rancak nya kada beresih kaytu nah. Kaya, masih banyak rigat- rigatnya. Jadi rancak ulun tambahi sabun macam- macam, lun gisik- gisik nya hanyar bersih kaytu nah. Jadi kaya, sabun tu sebujurnya kaya beguna banar tu pang. Apalagi kaya sagan ulun nang rancak tekena macam- macam lah bajunya. Jadi kaya, harus banar tu pang dibersihi besabun. Rancak munnya bebanyu ja, mana mau bersih inya lo? Nah munnya kaya sabun mandi tu lah, asa ulun tu, apa yo lah? Kaya ulun tu bahari tu jujur lah ulun tu kaya kada tapi ketuju mandi tu nah lo, jadi kaya jarang tu nah besabun. <laughs> Jadi habistu wahini ulun tu sadar kaya, pinanya ulun ni bebau pang munnya kada mandi lah. Apalagi mun kada besabun tu nah, jadi ulun tu wahini kaya rancak banar tu pang mandi besabun. Soalny ulun suah jua bahari disambat kaya, diyah mandi pang kam nih lawasnya sudah kada mandi! Gegara waktu tuh lagi libur, jadi ulun tu koler banar mandi. Jadi kaka ulun tu kaya sarik- sarik nah, diyah mandi pang kam ni ai, kada suah mandi sudah seminggu kada mandi! Mandi ai ulun lah besabun. Habis tu ulun kaya, wih nyaman jua lah sekalinya mandi apalagi habis sudah besabun tu nah. Nah jadi lo, asa ulun tu kaya sabun tu meolah awak jadi nyaman tu nah. Kada lagi berikitan gegara paluh lah, kaya kada lagi bebau. Tapi ada ja urang nang bejual sabun tu kaya larang tu nah. Ulun tu masih bingung pang lah kaya, apa gerang bedanya sabun nang murah lawan sabun nang larang? Kaya ada ja nang bejual bejuta- juta tu sabun nang bemerek tu. Kaya, asa ulun tu sama aja pang lah sagan membunuh virus. Kaya kadeda, mungkin lah baunya nang telain lah bisa lah, baunya nang telain. Jadi kaya, ada nang baunya tenyaman, ada nang baunya lakas hilang. Bisa itu pang nang meolah larang. Tapi munnya sagan virus, bakteri tu asa ulun sama ja pang lah. Kaya, berataan sabun ai sagan mehilangakan virus. Apalagi yang sagan covid- covid semalam asa ulun tu, banyak ai sabun- sabun murah nang dipakai urang- urang sagan bebasuh tangan. Tapi bersih ja kaytu nah. Kada nang harus larang dulu supaya handak bersih. Jadi, asa ulun lah sabun tu handak berapa ja harganya sala dipakainya bagus kaytu nah, bujur pemakaiannya. Kaya, kan itu ada lo urang disaran akan lawan dokter bebasuh tangan harus sepuluh detik kah rasanya? Ber- berapa detik kaytu nang harus digisik behimat tangannya supaya bersih. Asa ulun itu pang pentingnya tuh di situ. Lain di sabun, di sabunnya pang, tapi lain di mereknya kaytu nah. Kaya, kayapa cara memakai nang bujurnya, itu nang bepengaruh ke sabun tuh bisa efektif atau kada.